نقدر نقرأ كتاب ولا مجلة إذا عندي شيء معين ولو ما عنديش نجم نشوف الناس اللي حواليا ونتأمل فيهم ممكن نتحدث مع الناس اللي لو عندهم وقت، أو نتعرف على ناس جداد، زادت نقدر نسمع موسيقى أو بودكاست والا حتى نشاهد فيديوهات قصيرة على الهاتف، إذا كنت حابب اتحرك شوي نقدر نمشي في المكان اللي قريب من المحطة أو القطار، نكتشف الجهة.